Tara bongbong lie ron ngilin nou las nega rese. Taranaha, te pita gia lie ni, baliu krismas tare lasei talana a man liho e taptapate hasina. Bate here na, u kokou, <hesitation> tana poata u kokou e kihilina tana poata u kokou e tsiktsikina e nigana te tsiktsik lie nou hanigag, kaba alie alie ngil korueg alie go nou a rese bate nou gono meri ats pelö nats siro has, nonei a manka te nou gulia. <hesitation> manana, u katuun tamlam u katuun tamlam i han ma mala atein nas katera mamana marken nas. Ma atei sileri tigi tigi kato meien a rese bate here ne a katuun e ngengen nou nanen. Man toa puku has a man poata tena butu gialia tara saha marken luma te katena a nas tanen tara rese e halhalina balia te ngengem nou nagen, alie noug alie nou hanigan töa negen bal te siru hasega balia te siru hasega a ti tsi a saha marken pelu te naseren balia te tsu hasega rese balia te nou batena masulug. Kaba te popo hoboton toa mia lam hoboton toa A touhaliou ma atei sileri gi kato meien ta mamana ta marken nas. Atei sil laser a toa puku a mar nas te naseren bate e hiha nou naren, a rese a palaka, tana poata a rese e pulusuna, tana poata a rese tsikitsikina ena bate here ne maron kate nei lia balia tema ngilin nou haniga bala nagen. Kaba rese te hasagoheg e niga ni tar, alia e tatei nou huol negen, nou hakapega a toa pellet rais balia tena lu leliga tana pelete rais. Nonei a matsi marken kann nou te nou gulia, kaba te sohalana iena na a tsi kori tsia tsiha, alie nou lasig alia e nou hanigan toa negen. Kaba tara poum has te metemetena, benu metemete, <noise> here na u liho tare ma napun kote nien bate here na lie gigi tunegu ats tabubu na liu <hesitation> <noise> nou na liu tongolo, kaba tego pele hohots <laughs> meilia u benuna poum balia te nouegen, emoa, e metemete t'spona ena <noise>